ليس من المهم <hesitation> للاطفال حفاظة القصائد عن ضهر قلب للاطفال يجب عليهم ان يتعلمو اكتر رياضيات والفيزياء وعلوم الطبيعة افضل لهم من ان يحفظو القصائد فقد عن ضهر قلب يمكنهم الاستغناء عن دلك